Nakin toz bere yekmen zen dimen thi jwa'n naraxa' porke tiz ndonumen thi jwa'n nea blya jwa'n narax per naled nzo lozoa na- na- na tzod na tzod nale lozoa tiz nakinka bere yekla' ak- ak arepentirla gabmen. bere yekla mblya rekonocer deke narax mblya, ze- ze este nde jwa'naze mdenla' ke naraz mblya nazye modla' zyasa mas nawe nak yanaban chanla'.